मेरा अनुसार युवा वयस्कों के विश्वविद्यालय जानु बहुत ज़रूरी छ। पहली बात छ शिक्षा, विश्वविद्यालय म पढ़ाई कन सी ज्ञान और कौशल म वृद्धि वे छ, कई क्षेत्रों म गहरी समझ पौन वास्ते उच्च शिक्षा बहुत जरूरी छ, दूसरी बात छ नौकरी का अवसर म, आजकल नौकरी खातिर डिग्री होन भी बहुत जरूरी छ।